Gii fsiiji goo ge, winu uŧili wo, mbolo ndu utoo mo hani ugí mo ngi uŧijili mbolo uñóba a gjif giindi ma. Hú ga mada wi yaa suwe fo uñaa wi hal, anan wi síŋ, anan wi síŋ gegi, geege fsíŋtena ajaa ma. Anan wi suw, horo, waato waati ufuuŋtin wi mo, a fwaati ma ufuuŋti wi bolo ndu usaanti uyaa ma: Nfuuŋti uŧeenjili wiinda wembe, anyaantite anan wi ñaa.